Raha hoe difotry ny rano daholo ny tany sy ny zavatra rehetra rehetra izany hoe tsy misy fitaovana afaka raisina intsony izany, tsisy zavatra afaka hatao intsony dia mijanona mitsingevana fotsiny eny ambony rano, tsy miezaka manao mouvement be izany fa mi-rester immobile ianao, mitsingevana any anaty rano fotsiny